. Akpan mkpo ami mkpepde nsi ke iwen owu akpan apkan nwan nte emi nsuk nyeyem nwan ndido akpan mkpo echi edu uwem nsis, nte e tinde iko uwak uwak ndoi oro mkpep uwem nsie, inijuin idi owu emi abupde abup isi, osonde idu, mkpri mkpri mkpo ke nda mkpep uwe nsie. Nchin nsukhoridem nkpo esine kied ke etu nime mkpo emi ami nsimafe ndikpep ntie owu koro menema nsukhọriden eti eti mene ma uoan emi enjanede nsukhọriden edi nwan emi ikenede ikama ufok kimi ndode e nka nkesin ke ufọf, nwam emi ekudde idiọk mkpo, ini emi e namde idiok mkpọ e kud ke imo iminam idiọk mkpo. Owu emi edide osop ndikud ndudue nsie ete ọwu kuyad esid imi kied, imi kied. Ọwu emi midighe owu utọk, idighe owu ikọ, iboroke owu iko ọsọ ọsọ itinke iko ma owu nke emade. Ech mme nto emi ami mmade nchikpep ke edu owu ndin ami mmen e nsin ke ufók inih nkuued e enyin̄ ndiana idem mi nte nwam nni edi oro.